:Yee' deh 'an 'bhorn 'on 'ye-a :za :neheh' eh 'dhu, 'nor :a :ne-a, 'norm 'kwi'nehbo: :bluhba ken :a :ne-a' :yee' kplen en :glen-dih kpor+, 'nor :a :ne-a 'kplen en :gleh-dih kpor+ :eh :korn dhih eh-: 'wee', 'deh :eh :korn dhih 'an no kplen :hlen-dih kpor+-', :mor a :ne dha :a-a' deh dih 'bhorn-eh, <hesitation> a :korn a 'ye bo :gweh 'de a 'ye deh-dih 'bhorn, :yee' :mor :an mu deh-dih 'bhorn :yee' <hesitation> :an dhe dih, <hesitation> :mor :on po-a an 'jeh :dha :due', :an-a 'kpa+ :mor :on pobo-ih ya, :mor :on :ne 'o :eh gweh :an 'bhorn :on 'ye 'de :dueh' ken mu 'o-', or 'de yubu' ken mu 'o-', :an 'bhorn :on 'ye 'de dihbih ken mu 'o-', :an 'bhorn :on 'ye 'nor gle 'bli ken mu 'o-', :on 'ye 'nor <hesitation> gle 'bli mu <hesitation> :on 'ye-dih :zili:, :on 'ye deh+ :en :ne-a 'de glu, :en :ne-a 'de <hesitation> :en no-a 'wan-deh+, :en no-a pa-deh+, :mor :an mu-eh 'kwla+-dih 'bhorn, <hesitation> :mor :or :ne-a 'o :or yubo-a :dle-a, :mor :on mu :on 'kpa o nyor+-a nyor+ :on :korn-a 'mii vuor-a' :on 'wluh 'nor on 'bli :bluhba ken :on no-a :bhala' :mla-nyor+, :mor :on 'kpa 'o on 'klei' :on yubo: :dle-a, :mor :on mu 'de, :mor :on mu deh-dih 'bhorn 'da 'de :on 'ye 'de :an-a'a: 'wli-eh :ya :on 'ya :an-a'a: 'tiei' dhen, :yee' 'on ybeh-dih-eh' 'weh, :eh :zi 'o :on 'fla nyor+-a' deh 'dlu-dih, :on 'yli nyor-a deh, :yee' deh :eh :ne-a neh eh-: 'dhu, nyor :noo' :ne :daa an torne' 'nynuu: :nyene deh, ka an no :an-a' deh-dih 'bhorn-eh, <hesitation> :mor on :torne' 'nynuu: :nyene' deh 'de 'chuh-a :jla 'da, :yee' on 'ye an-a' geli'-za-dih-deh:, an-a' geli'-za-dih-deh on ye-a eh-: no 'an 'kmo :ne-dih deh, an-a mu an-' 'yli nyor deh, eh :korn 'on 'ton. :yee' <hesitation> deh :eh :ne-a :neheh' eh no nyor :on <hesitation> :ne 'o :an mu-a 'de nyorsoa-a' 'gbu 'zorn :an bla-a nyorsoa bho, On :ne 'o 'weh <hesitation> 'doror'-a 'we-eh-a' :meheh' 'sorn ne nyi 'o an mu 'de nyor-a 'gbu 'zorn, 'de nyorsoa 'slaa 'zorn an za nyorsoa :weheh', nyorsoa-a' :weheh' an za-a' <hesitation> on 'ble ti <hesitation> an no 'de mor :mor an-a' ti :jla :yee' on 'si 'zorn, yee' eh :korn 'on 'ton. :yee' deh :en :ne 'o :neheh eh-: 'dhu, nyor+-a nyor+ <hesitation> :an za-a deh 'de :plibo 'i :an ya-ih 'de :on <hesitation> 'an za :korn-deh+ 'de 'majlu-' :an 'ya-ih 'de, an yi-' 'de on 'ye-ih plo 'noror' :a bo. :mor on plo-ih 'nor :a bo <hesitation> an ya 'de an-a' 'wlii 'weh, an ya an-a' 'wlii ya, 'de an-a' ya 'an pehluh ya, :yee' an-a pehluh', :mor ti nyni 'o on ye an-a' pehluh' yai' kpa, <hesitation> :yee' :gwie: :a na-a bo eh company mu-: :an 'kpa pehluh yai' :yee' an-a' pehluh an worn a kpa-a yai' gabaa', eh 'worn eh zi 'o ken, <hesitation> :yee' eh no deh 'an pobo ya gabaa' <hesitation> eh 'worn :eh 'worn :eh 'pehn son ken :wehbeh, :eh :korn dhih, eh 'dhu, :mor :on dhen ma-dhih deh :on ya-eh 'de :dee, deh :on dhen-a 'kaba-yor-eh :yee' :mor :on ya-eh 'de :dee, :an mu-eh 'kaba+ 'sororn or 'kana+ <hesitation> taan :plo-dih', :yee' :on se-eh 'kaba-yor :meheh' nyieh :plo-dih' deh :on dhen-a 'kaba-yor-eh :due'. :yee' eh-: :korn dhih-eh 'wee' kpukpu :on :yaa 'de on, buh+ nyieh :or :yaa 'de on eh-' dhih :yee' :on :plo-dih-eh 'kaba :bhue', :yee' eh 'worn <hesitation> eh 'kor-dih 'weh 'nor de. :yee' <hesitation> dha :dah :daa <hesitation> 'de on pobo: ya :wehbeh: 'de 'an :porluh try or 'kelai', 'an :poruh on 'worn on 'kelai :neheh', :yee' deh on 'kelai' :yee' 'an 'bhorn :a 'ye 'ye-eh ya pobo: <hesitation> a 'ye-eh ya pobo: a :mor :or 'dhu-a 'kwi-a, ;eh :korn dhih-eh 'wee', deh :daa a :ya-a 'de, Eh :mor a 'bhorn deh :eh 'ye-a nno-eh :eh ;ye-a 'yi-dih :nmor, 'kwi'nehbo: wli+ <hesitation> :mor :a po-ih, :yee' a po-ih 'de mleen <hesitation> wlu+ 'di, :yee' 'mleen wlu+ :en :korn 'di a po-ih-a, :yee' a worn-ih dih 'weh :n-ehke, :yee' 'kpa-gwie: :deh :daa eh 'worn eh no-eh. <hesitation> :a se 'wlii 'ble :a se bhaan-nyor:+, :jii:-a klehkpeh se :teneh-dih:, nyor+-a klehkpeh an-a' 'wluh-dih 'gle :dha :due':jii-eh :en :ne-a 'kpo, eh-: 'kpo :ne-eh :dao' :kaa nyorsoa no eh no-a :neh 'o, :yee' :yeh eh <hesitation> tba 'o <hesitation> 'zorn dih <hesitation> :eh :ne-a 'o :eh 'yi-e ya :wehbeh:, ka nyorsoa no eh no-a, :yee' :yeh :eh :ne-a 'o eh taan :neh-a 'o <hesitation> 'torn :beh-dih: :jii-eh:, :eh 'yi-a dha 'torn :beh-dih: :jii-eh 'bhorn eh :mor ka nyorsoa ka nyorsoa no eh no-a eh-: :tehn ya :eh :zi :jii:a klehkpeh 'dlu-dih, on 'da gor. <hesitation> :or :tehn-a ya or-: pobor'-a 'ye, :yee' gor :dao' :or :tehn-a ya :pobor'-a 'ye-a-a', :yee' 'nyi on 'ye nyor+ :on se-a deh 'ble an-a 'yueh, eh-: :korn 'be 'kpa nyor+ :an mu-a deh+-dih :an dhen :an-a' 'tiei' :an ya-ih 'de 'de :an plo-ih-a nor :a bo, on 'worn <hesitation> on 'worn an kpa son+ 'yai 'gabaa, :yee' :ka :on no-a son yai'-a kpa-a :an no-a deh chehn-eh, :eh :korn dhih-eh 'wee', nyor+-a klehkpeh on se 'beh-dih, ka 'on no-eh :za-a' tior' 'on :jii:-a kleh teneh-dih:, :yee' <hesitation> 'de on 'blik a on no 'on pobo: 'de :yee' :a mor 'nynuu: :gbolo'+ :a 'kpa :dha :due', :a 'kpa :dha :due, :dha :due' 'kpa-eh eh-: 'dhu, :a 'bhorn <hesitation> deh 'ye 'nor 'kwi'nehbo: :bluhba ken yi, :zia 'bli yi, :mor :a 'kpa :dha :due' :yee' :a wlu+ :ne :due', :mor :a-a' wlu :ne :due' :yee' deh :a 'bhorn :eh 'ye-e no-eh :yee' eh no-eh, :yee' :yeh :dao' eh :korn 'on 'ton :wehbeh;